که څه هم توره یا خالصه قهوه یو څه بدخونده وي، خو زه یې تر بورې او کریمو ښه ګڼم. دا ځکه چې کریم او بوره دواړه تاواني شیان دي او د بورې په خوړلو سره د انسان بدن لا بې سیقه کیږی. نو ښه دا ده چې قهوه په خپل طبعی حالت کې بیله کوم لاسوهني څخه وڅښل سي تر څو سړی د قهوي په خوند پوه سي او تاثیر یې پاته سي.